Tohiza resaky ty! Manino no mbola manotañy ahy añao? Efa n'arivo za miteny hoe tsia sa tsy azonao ra volañiko. Satria tsy hinoko valinteñinao da ampodiko avao i fanontañiako.